Logiciely moa zay ny ampesain'olo hanaoava sary trois D ioamin'ny alalan'ny photoshope-yamin'ny alalalany ulusllatore-o fe aoa avao koa ny raha amaro isakarzany ny logicielle maro isakarazany.